Jadi engka <hesitation> olokoloq liweq <hesitation> lessinna toli enna lari <hesitation> seddie yetu engka diyaseng <hesitation> kelinci yetu kelinci de male- malessi to lari na salainna kelinci de engka diyaseng bawi bawi de makkuto liweq to lessinna lari salainna bawi sibawa kelinci engka yaseng asu jadi ero asu de liweq ti lessinna lari na purana yerodo maneng engka yaseng <hesitation> nyarang yetu nya- nyarangnge liweq <hesitation> lessinna to lari na yetosi liweq doddona atau matengngeq <hesitation> olokoloq e pertama <hesitation> pammulanna engka yaseng <hesitation> kalapung yetu kalapungnge liweq doddonna lari naripappada ko cocoq-cocoq mi lar- jokka na salainna erodo engka to yaseng kalomang jadi yetu kalomangnge liweq to doddona lari <hesitation> engka to ma- madoddo to la- lari atau jokka uleq-uleq e jadi yetu uleq-uleq e liweq to doddona jadi matengngeq lettuq narekko engka lo najokkai.